I pappagalli en conosciui, en famoxi, perché gh'an a costummansa ò a capaçitæ de repete quello che sentan. A-o manco da quello pöco che sò mie. No sò quante atri öxelli gh'aggian sta mæxima capaçitæ.